أكثر حاجة رومانسية شفتها كان فيلم كلاسيكي كان في مشهد للبطل والبطلة جالسين في مطعم صغير يسمعون موسيقي عاطفية وتعبيرات وجههم كانت مليئة بالارتياح والعواطف كان في خاص بينهم شعرت أن الحب يمكن أن يت-أن يتجلي في لحظات بسيطة مثل هادي المشهد الصراحه ترك أثر كبيييييير في نفسي وألهمني إني أبحث عن اللحظات الر-الرومانسيه وال-العاطفيه في حياتي.